Neme kaduak iala mai so na au hi nenene musik beuk kal. Te musik beuk kal ia mana'a hik kal, ma au awahik kan seli amanene musik beuk ia. Te au hi bubuluk besakia musik ka ana kembang losa be so.